Li gru servinu pi pigghiari li grossi carrichi ca 'un si ponnu pigghiari cu autri trattura. Li gru ponnu essiri cu li roti di manera ca ponnu caminari singularmenti o ponnu essiri senza roti e ni ‘stu casu hannu bisognu un tratturi o camiu pi li traspurtari. Li gru ponnu pigghiari carrichi di deci-vinti cantara e si utilizzanu principalmenti ni li costruzioni di palazza.